Ye alekoleko ny mahandro ato antragno raha oharina any amin'ny hôtely satria any amin'ny hôtely anie tsy misy fanosôhana e ohatra hoe lany efa igny de any antragno amin'jay ohatra hoe <hesitation> mividy valeran'ny <hesitation> vignt-cinq mille an'ny amin'ny hôtely ohatra hoe mividy valeran'igny ndreky agny antragno ndraindray mbola <hesitation> tsy laninao fô mbola misy fanampiana amin'ny hafa satria ny any a- ato antragno afaka manaram-po misakafo fa any amin'ny hôtel tsy afaka an'zay fa rehefa lany le tamin'ny volanao de efa zay. <laughs>